Oshimaliwa mounyuni wanakanena oshinima shimwe shilipo shafimana unene ota shidana onghandangala moinima ihapu shaashi efimbo limwe oo ohaihale kutya ounyuni paife uhena oshimaliwa oshinima ngoo shidjuu nomunhu ito dulu vali okuhanga eemumbwe dimwe dihapu oo oshimaliwa oshinima shafimana ngeenge owatale ondjokonona kutya oshimaliwa shadja peni oshadja naale nale nale nale nale nale monakudiwa ngoo ngeenge hatu tale omahokololo kutya oshimaliwa osha tamekela peni nghee ovanhu vakala haalande nghee ovanhu vakala haaningi oipindi ouweteko monale ngahenya ovakulunhu ovakuluvonale kwali omunhu otakuti nande owahala ongobe kuya omunhu otomupe nande oshihaduku ouweteko o- o- etaambafano olo nenge elandifo nghee ladja konale nale osho ngoo lakala lili ngaho iyaa monakanena nee oshimaliwa tashikufako nee efimbo lihapu shikufa talikufako eenghalamwenyo dovanhu shihapu nonghee nee oto hale kutya oshimaliwa oshafimana iya umwe otati aaye ita sheeta ehafo yee umwe otati oshimaliwa ota sheeta ehafo ouweteko maala moku popya oshili ame kwaame mwene ohaikahokolola pavali kutya omolwashike Shahala kutya oshimaliwa hasho tasheeta ombili nohaihale kutya omolwashi oshimaliwa tasheeta ombili nandi tameke manga kutya omolwashike omunhu tatile kutya oshimaliwa osho oshiwa ota shidulu okweeta ombili oshimaliwa mokwaaheshina ngeenge owatale paife ngaha ounyuni aushe oilongo yoo america oilongo yoo ukraine yee ounyuni aushe keshe pamwe mhh keshe umwe ota kondjo ahala eenghono odo oye akale ena oshimaliwa shaye shina ongushu yokuya pombada ouweteko nomo nomeengeshefa dounyuni ngeenge nee ovanhu tava landifa eemahooli ovanhu tava landifa ouwee ouweteko ovanhu o- o- oshimaliwa tashi dana onghandangala nongeenge nee oshilongo kashina oshimaliwa efimbo limwe ohashiningi oihakanwa yo- yo yoku kolonyekwa koilongo oyo ina oimaliwa ihapu ngeenge owatale paife onghalo oyo yoilongo ya africa taipitile muyo sheetwa koupyakadi nenge konghalo yoku hena oimaliwa molwo ilongo ili ngaha shaashi paife oo ngee owatale ngoo ngaashi oilongo yetu ya africa ei ovanhu otavafi kondjala katuna omeva eli nawa oipangelo ina yuukilila eefikola kadili nawa no kapena aike nokuli no- no neenele dokulongela eengeshefa dili nawa ngeno omunhu todulu okukala una oma factory omunhu todulu okulonga ouwe voye mwene todulu okulonga omalyenge oye mwene nomahooli katuna apa atudulu okwaa Okwa okwa okwa okwaakoshola fyee tukale tuna oinima yetu fyee vene oshiima aasho ota sheetwa koimaliwa moilongo ngaha oha ndipopi nee pandodo yokoilongo yopondje ododo yokoilongo yokondje iyaa ovanhu otaakondjele oinima ili ngaho shoo osho uwete ngoo nopaife ngeenge owatale oilongo ihapu ngaashi oo congo noovakwao oyakolonyekwa omolwo kuhena oimaliwa novanhu ota vakongo nee kwali shike taakongo eedjo odo dili meni moilongo oyo ngaho opo veikufemo voo veitwale koilongo yavo kunya shima nee veitwala koilongo yavo oko ngaho oko oko nee taku kakufwa oko nee taaka longa eshi takalonga voo taakala nee vena oi- oi- ngeno kutya ovo taadulu okuyandja oku supplies oinima ihapu koilongo ikwao naasho oha sheeta nee ongushu yoimaliwa yavo ikale yaya pombada idule yavakwao ouweteko shaashi venya ovena okulanda kondilo eshi taalandifa ovena okulanda kondilo mokulanda nee kuvo kondilo nee oko ngaho ohasheeta ongushu yoshimaliwa yoshilongo osho iye pombada nomonghalo nee ili ngaho oshilongo osho ota shidulu okukala lela lela lela sha developer notashi dulu nee okuvatela novanhu vavo nodjala moshilongo omo ohaikalamo ili pedu atuuya nee paumwene omunhu ngee kuna oshimaliwa efimbo limwe nombili ashike ngaha pwoove kaipo ihodulu ashike okupopya ohokala ashike wangunya ohokala aashike ngaa ngeenge opena shili shili oudu taululuma kombada yedu oku, oudu hauvele ondjala Pwiikinenge ngeenge opena oudu haululuma haululuma komunhu hauli lela omunhu taululuma kwoove ondjala oweshimona tuu ngeno efiku lapitapo nenge ouminute ngoo vonhumba vapitapo wafya ondjala ndee inolya nditye efiku ngaashi naava avangoo ngeenge oholidilike efimbo limwe ondjala oshiima shimwe hashi luluma shoo oshina olungwenye shoo oshina teti omunhu ihokala nande una ombili nande nande shaashi oshiima shimwe hashikufapo ombili pomunhu no no pwoove kaipo ashike nande nande oshiima aasho ota shikufwapo neekoshike ondjala aayo ohaidipo ashike ngeenge una oshimaliwa nongeenge nee oshimaliwa kashipo oha shikala shidjuu filu filu filu ouwetekoo oo ongheene oshimaliwa oshiima shimwe shili shafimana unene neenghono monghalamwenyo yomunhu oshimaliwa osho tashi kulandifa eumbo eumbo ashike lela lela apa ashike wahala okukala ngaha ngee kuna oshimaliwa ito dulu okulanda eumbo mhh ombili tokongo ngee kuna eumbo itokola una nombili noku djala aike kolutu ngaha ngee kuna omudjalo kolutu loye ombili nayo kaipo itokala tomonika nawa nande owaya mokati kavakweni ito dulu kuninga okulya medimo owapumbwa oshimaliwa opo aike keshe ashike shimwe tasheende ota shilinyengifwa koshimaliwa ouweteko ovanhu opo ukale una ongeshefa ili successful una ongheshefa taitondoka tainingi nawa nawa owapumbwa oimaliwa opo ufute ovanailonga voye ovapumbwa oimaliwa opo aike ombili ikalepo poima oshimaliwa oshafimana nande ngeno omuli nee moihole mokutala paife monakanena ngaha kaadona nenge omukulukadi ihomupesha naye itekukalele ovanhu ovahala apa tapudi Ovahala kutya penge naameyo ndikupe okulivatelafana ngoo ngaho ito dulu okuya komesho ngee kapena oshimaliwa ngaashi mounyuni wanakanena keshe shimwe ota shiinyenge koshimaliwa vamwe ngeenge ototi kutya aaye ame ondili komukunda ohandi pulula epya lange ihiiningi shike iinipumbwa iinima ili ngaho meme tate mepya omo opo upululemo owapumbwa mbakumbaku, mbakumbaku mbakumbaku ota tondoka komahooli omahooli omahooli ohaalandwa noshimaliwa mbakumbaku okwa pumbwa oku service ohailongwa noshimaliwa outapulula outapulula nambakumbaku <noise> naye okwa pumbwa okufutwa opo yoo euye alonge shaashi ngeenge inafutwa iteya okulonga yeenoxo nau tati aike mbaku mbaku okwa pumbwa oku kiikosha tekiikosha nofewa ofewa oyadja peni otaidi mofitola otaidimbo koshike otailandwa noshimaliwa ouweteko pwaahena oshimaliwa tuu osho ngaho ohapukala pena unene eenamanana yee umwe otati aaye oshimaliwa ina shifimana ee momukalo omo ngaho opo hatuyapo ohaipopi neemanga efimano loshimaliwa shaashi ondishishi nawa shaashi ngeenge owatale ngoo mopaife ngaha neefikola omunhu toi okaana takai kofikola ovanhu vahapu ngaashi ame nelihongo lange olakala taleendifwa kashona shashi kandali haidulu okufuta ofikola ondakala eedula hamano ndili ashike koiputudilo yopombada shaashi itiidulu okufuta ofikola ondapumbwa okufutilwa poo kapali pena oo tadulu okufutilange omolwashike shaashi kapena oshimaliwa oo ouwa umwe woshimaliwa nefimbo oshimaliwa shapumbiwa meenghalo nee dimwe dihapu nokoilonga ngoo oko omunhu hoi ngaha Ngeenge pwamwe oho pay ashike oufele uli utano ombili ihaikalapo shaashi neembumbwe eshi ngoo ngeno toti kutya paife ohandipeya okamaliwa kefika aapa ngaha paife ohandikwata okamaliwa kefike aapa eshi ngoo tokwata okamaliwa kefike oopo ngaho neemumbwe doye osho ngoo tadii pombada nemumbwe doye natango osho ngoo tadi tadi hapupala omolwashike shaashi ita shiwanene vali shoo keshe ngoo eemwedi tadii eshingoo eemwedi tadii eshingoo eemwedi tadii nedula tadi shoo osho ngoo oinima tayii pombada omahooli otaalondo eshi ngoo omahooli taalondo neendado doikulya ota dilondo eshingoo eendado tadilondo noikutu yoye otailondo ouwete kutya opena oinima ihapu oyo ngaho omunhu keshe umwe ena okulonga oshimaliwa oshafimana keshe umwe okwapumbwa oshimaliwa monghalamwenyo yaye keshe umwe okwa pumbwa oshimaliwa opo adule okuninga eshi naashinya naashinya adule okukala ta- ta tadulu okwiinyenga monakanena nande omunhu nande owadjapo ngoo waya peendje opo ngaho uli noovakweni peendje opo ngho ngaashi mo owaya mee club pamwe ohamwii mee club ohamukandanisa oha muyi meeningo moningo otoyimo ngahelipi ngeekuna okamaliwa ee oto kakala tonu komulungu walye otopewa kulye ngee kapena eshi shilipo yee umwe otati aaye oshimaliwa ina shifimana ee hasho tasheetalenge ehafo ou ota dulu okushipopila momukalo umwe wililepo mokutala kutya pamwe naye okwadja nee moo konima kwinya ngoo pamwe etilokalunga shaashi opena o verse imwe hapopi taiti kutya aaye Ohole yoshimaliwa etindi lo- lo lowii aushe ehee ngeenge owatukwa kohole yoshimaliwa watukwa kohole yoshimaliwa tala oshimaliwa hasho oupyakadi ndee oupyakadi ohole yoshimaliwa ngeenge owakala uhole oshimaliwa komesho yoinima aishe paife ngaha oshimaliwa aasho oshaninga oshikalunga shoye shoo osho uwete fimbo limwe nokuli oto dulu okukufa aike omunhu omwenyo molwo oshimaliwa shaye osho shoo osho tashiningwa mopaife ngaha ngeenge otwa tale apa naapenya ovanyasha otava dipawa ovanyasha otaadipaya ovanhu omolwashike shaashi ovahala oimaliwa eengodi tadi nyekulwa momalukanda aamo ngaho ovanhu vahala oimaliwa ouweteko omolwashike shaashi okwatula ohole yoshimaliwa komesho yoinima aishe nomwenyo womunhu ine utala vali una ongushu okuwete oshimaliwa osho shina ongushu unene shidulife nomwenyo womunhu wii owuuditeko iyaa oshimaliwa nee osho ngaho fimbo limwe ita shidulu okweeta ombili momukalo uli ngaho ngeenge omunhu tapopi shaashi ohh ovanhu vangapi vadipawa mee mbaanga ovanhu vayamo taakakonga oimaliwa ovanhu vangapi vakufa oimaliwa veli momaumbo ndee takanifa eembili yee omhh ovanhu vahangapi o- o- o pahena vali o- e- o eembili momaumbo shaashi ovanhu vamwe okwali havalongo ndee shashi oshimaliwa kashipo vali Ombili oyakana mo namibia otuna omahokololo o- o ovanhu kwali hava longo mefuta eshi kwali haalongo mefuta mbela ohashiti vati ee campany davo tadi patwa eshi dakapatwa ovanhu vamwe ovakanifa iilonga ovanhu vafika ko- ko keemafele oo ahamano ee ovanhu vamwe ovali vena ee iinima vikufa kee contract ovanhu vamwe ovali vena omaumbo vaalanda ngaho ngaho neembanga eshi ngoo ilonga yakanifwa voo otavaileko oinima yavo kovanhu oko ngaho owuuditeko nee oupyakadi opo hautamekele aapa ngaho oshimaliwa shaahepo opo tapudi omumbwe yoshimaliwa aapo ngaho nangenge nee kaipo ovanhu otaatameke okukanifa ombili meumbo oshimaliwa oshafimana nomounyasha ngoo ngenge otweende ngaha ndee kapena okamaliwa atuningi ngoo hatu kondjifa shaashi omunhu owahala ombili komwenyo owa hala okambili ngoo kelipo nande otweende oto dulu ngoo okulinyenga ounamosha ngoo mondjato oto dulu okutala penya naapenya naapenya opo aike ukale neumbo lili ngoo xwepo lili pondodo ili nawa una ngoo onghalamwenyo no life style ili xwepo osho ota sheetwa ashike ngenge una okamaliwa keli pwoove nongeenge nee kakepo alushe eshi otasheeta oupyakadi omaumbo okwa tekapo eembili odatekapo ovanhu ihava popi vali omolwo oimaliwa owamona ngoo nande owalya eendjo ko owalya eendjo koshimaliwa komunhu ndee omunhu ineshikwalulila Ohashikala shidjuu okushininga omolwashike shaashi oshimaliwa tuu osho ngaho naye eshi esheetapo osheyapo noupyakadi eshi esheetapo osheyapo komafa okwa kala takondjo okwa kala tafininike efimbo limwe nokuli omunhu opo ongeshefa yaye ifikame iye fiyo okododo oyo ngaho oshe mupula eedula dihapu dihapu dihapu ndee todulu aike okudja aapo ngaho tokufa okamaliwa kamukweni ota shikukufifa omwenyo ota shikudengifa shaashi ovanhu ovewete kutya osha fimana unene noshili shili momumbwe unene okukala omunhu una oshimaliwa notasheeta ombili ota sheeta lela lela ehafo momunhu onghee nee ondina okupopya kutya oshimaliwa osha fimana noshili unene shili tasheeta ombili monghalamwenyo yomunhu oshinima shili xwepo